هلا حبيبي أيش لونك شو رئيك نتغدا مع بعض أليوم أذا كنت فاضي بنجرر نروح على ذاك ألمطعم أللى جربناه أذا عجبك أكلة نجدر نتقابل ألساعة واحدة أذا يناسبك وأذا عندك مكان تانى تفضل جولى دب علي أول ما تسمع ألرسالة علشان نرتب ألامور نا - ناتر ردك وأوعا تنسانى مع ألسلامة